Holondais, holondais ndraiky zany zany tia manao b 么 ly zany leroa, ti- pays tia manao b 么 ly zany resaka b 么 ly zaka malaza ao, de io zany karazana hein fa zaka sport mahazatra andreo any resaka b 么 ly io. De bakeo koa zareo zany kaofa mikorana reny karaha anao mitandreny <hesitation> allemand mikorana reny koa anao mitandreny koranandreo, ohatrohatran'zany.